නොවැම්බර් මාසය කියනකොට <hesitation> මගේ මතකයට එන්නේ <hesitation> ඒක මළවුන්ගේ මාසය කියන එක. මොකද <hesitation> මම කතෝලික පරිසරයක ජීවත් වෙන නිසා <hesitation> ඒ මාසය විශේෂ මාසයක් විදිහට <hesitation> අපේ ප්‍රදේශයේ <hesitation> සලකනවා. ඉතින් <hesitation> තමන්ගේ <hesitation> පවුලේ <hesitation> එහෙමත් නැත්නම් තමන්ගේ සමාජයේ <hesitation> තමන්ගේ වටපිටාවේ මියගිය අය <hesitation> සිහි කරන දවසක් විදිහට තමයි <hesitation> සිහි කරන මාසයක් විදිහට තමයි මේ මළවුන්ගේ මාසේ <hesitation> සලකන්නේ. ඉතින් ඒකෙ විශේෂිත දවස් දෙකක් තියෙනවා. සියලු ආත්මයාණන්ගේ දවස <hesitation> ඒ වගේම මළවුන්ගේ දවස <hesitation> කියල. ඉතින් ඒ දවස්වලදී <hesitation> මිනිසුන් <hesitation> මේ <hesitation> සොහොන් ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා <hesitation> සොහොන් පිට්ටනියට ගිහිල්ලා <hesitation> තමන්ගේ මියගිය <hesitation> ඥාතීන්ව සිහි කරලා <hesitation> මල් තියලා ඉටිපන්දම් පත්තු කරලා යාච්ඤා කරලා එන්න <hesitation> පුරුද්දක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කාලේ <hesitation> නොවැම්බර් මාසය පුරාවටම <hesitation> බොහෝ <hesitation> දාන මාන මිනිස්සු දෙන්න පෙළඹිලා ඉන්නවා. විශේෂෙන්ම දුප්පත් අයට <hesitation> නැති බැරි අයට <hesitation> කෑම වේලක් දෙන්න <hesitation> මේ කාලෙදී <hesitation> මිනිසුන් පෙළඹෙනවා. ඉතින් නොවැම්බර් මාසේ කියද්දී මගේ සිහියට එන පළවෙනි දේ තමයි <hesitation> මළවුන් සිහි කිරීමේ මාසය කියන එක.